Karazana piso haiko magnavaka zao anh araika foagna satria piso monko arô sisy hoe piso zao igny na piso zao fa hainao foagna magnavaka ananjy amin'ny alalan'ny volovolony, amin'ny alalan'ny couleur-n, de ndraindraika misy couleur aroy, raika, ndraindraika couleur telo.